Awalinkelka hisabika bankel jo gawer fa igater, <hesitation> shongeringon wahing wala manjni enin nalika janta, <hesitation> shongeringoni manalog sarf, hosan sarfita.